Karazana dite fantako ndraika: <hesitation> akeo zao a dite sotra, le izy sy i- s fa- sy mifangaro n'inon'inona fa ogno ka siramamy foagna, de dite miampy ronono a, de dite <hesitation> sakarivo a, <hesitation> dite amina ravisara a, amina veromagnitra, de <hesitation> amina hodina voangy.